Koho wau i ke kanaka haku moʻolelo kaulana ma muli o ke kanaka hana keaka, no ka mea no ke kanaka haku moʻolelo kaulana kekahi ona manawa kākau ʻoia e pili ana kona ola a koʻu manaʻo ke heluhelu wau ina moʻolelo o keia kanaka haʻi moʻolelo hiki paha wau ke launa meia